Meu i kooh ya kooh ligeu temube nena beu zan kooh ligeu temuro meu i kooh ya meu i ina in jan-jan beura bilu-biluriya gbaa ori <noise> kooh in sona kooh in jan-jana kooh in sona beu ma bukata beu kou beu ma in beu leb kunu beu koku beu zan kunu beu zan-zan ong beu we kunu beu fuu kunu in biri fogu kou nu’u jerah nuu jed in sona teu sone gog obe kou lamke yedke meu ki lamke nuujed gog son meu fuu kunu meu kum kunu ina beu mari pat beu dai fogu geu beu kokunu beu ma nena beu iriro ia biri booru kou zemu heura beu i zemu kunu zemu gog son agog kou kahka wubkunu geu in de laru in male pat ni zemu gog wub kunu male kunu ning-ning yelke bo keu kooh keu zemu beura gog nuuzed beu ta nuu beura <hesitation> foguri kode nuu son beura pat beu teu sonke ina beu i manbe keu booru beu matai dan pan gela in kooteu ku idan pan gela-pandan gela inang-inang geama woo’gah inan lina keu yebud ta inan geuna inan luun funa inan diing laah bai nan luun fuun boo heu ida keun funa goga foguro keu gog ligeu temu pat gog ning ma yelke se gog son beura beu fuukunu beu zan kunu bit beu ma nena beu iru ba man duu keu ina veneb pi beuro.